أنا معنديش وظيفا خ- معناها خصوصيا, خاطر متعددة المواهب, و <hesitation> وكل مرا, معناها نخدم في مجال, أما أكثر حاجات أنا إني مختصا فيه هوا, كأستاذة تعليم لغا إيطاليا, وبالنسبا ليلي, الحق مستمتعا بيها عالآخر, خاطر في االآخر أنا منكونش نستمتع وقت اللي أنا نقري, ونوصل المعلوما, من- من- مننجمش نفيد حتى عبد.